المكان اللي أحب أزوره هو نيوزيلاندا وهي الجزيرة اللي نحب نمشيلها فيها طبيعة خلابة، وفيها مناضر جمالية رهيبة <hesitation> نحب نكون هناك ونسترخى فيها ونقعد فيها نحس بالراحة والهدوء هناك.